आणि त्यात खातर मी तुझ्या वांगडा जेवपाक वैतय। किद्याक की मका खबर आसा की तू जो रेस्टॉरंट। चूज़ करतालय तो बरोत अस्तलो किद्याक की तुका। खुप अनुभव आसा की खाय बरा जेवण किव्हा। खाऊंक मेळता आणि खाय बरा मेळना टा।